پہلا، سوجھان، سب توں پہلا اپنیاں عادتاں تے کمزوریاں نوں پہچاننا لازمی ہے۔ دوجا، محنت اتے صبر، کوئی وی عادت یا سوبھاؤ راتوں رات نئیں بدلدا۔ اس لئی لگا تار کوشش چاہیدی ہے۔ تیجا، ماحول دا اثر، جےڑے لوکاں نال اسیں رہنے ہاں اتے جیہڑا ماحول ساڈے آلے دوالے ہے اوہ ساڈے سوبھاؤ تے وڈا اثر پاندا ہے۔ چوتھا، اَبیاس، چنگیاں عادتاں دا روز اَبیاس کرن نال پرانیاں غلط عادتاں ہولی ہولی ختم ہو سکدیاں ہن۔ ہاں، سوبھاؤ بدلنا پاسیبل ہے، پر اس لئی چاہ، صبر اتے لگا تار محنت دی لوڑ ہندی ہے۔